Kaá lá kaa kʋŋ gnɩñtɔ gnɩñtɔ'ɔ kaá kʋñ ka mána bóre mɩnɛ álɩ bóreé kaa tɛlɩ. Bʋʋ kʋŋ tɩwɔ, tɩnɩŋɛ, bʋʋlá bʋʋyɛ, dzimiyaá fʋrʋ tɩwɔ bɔɔ, ka yɛná bóre, dzimiya, kaá lá kaa ŋɛ dembise ka yɛná bóre. Karɩɩ gɛ awúto ka yɛná bóre.